Дар тӯли таърих рассомон сабкҳои гуногунро эҷод кардаанд, то ҷаҳонбинии худро баён намоянд. Сабкҳое ки ба ман маълуманд инҳо мебошанд: реализм, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, кубизм, поп-арт, минимализм, готика, барокко, романтизм ва ғайраҳо.